inamaa polisi won irritbeken wonin Lilanyaat foni sagale kholatana iyo wonbiriiyay bataa mambo kirimuati okokaani sagale dibin piorogi yedeni diikos zureek golapkia paskia kolesshabuya zupaogorkoa resooli iyoo flaki yeden